Isa kin idupisɛ ku ndri drɛ kpoo kin la munɔ nɛ, nɔ kɛ isa iswe a ira adza sinɛ, mpɛrɛ kin ba dila isa ididrɛ ibɛ dza si, itsa dzasi, mɛ pisɛ, nla munɔ ka ko du ipɛrɛ kú ba dime isa ididrɛ nɛ na, kucɔ kú isa nɛ disa kɔ̄ mɛ za nmalɛ nɛ na isa ruwɔ nɛ di sa kɔ̄ ko nyɛ lukpɛ itsi mɛ ā bɛ itsi ki lā didrɛ cici kin la zanmalɛ cici na, kuma n- n- n- nla nisa nɛ nɛ kucɔ ibɔ? Kucɔ kɔ̄ ipɛrɛ nɛ wa nɔ di pɛrɛ kin ba wɔ muna, kii ka la minyɛ kin la tala muna kpo kpo na, kala minyɛ ki lata muna kpo kpo nɛ, ban dila muna ki la tā kila zanmalɛ, ban gbi trɔ sisa ma jɛ la kila jɛ, ban jɛ la mijɛ ki la nala kuyo duwa la na sala trɔ kila dɔɔ osi madā mɛ kuma ndi n- npisɛ izɔrɔ ira isa ididrɛ wanɛ nɛ idi pisɛ kin didrɛ itsi mɛ wa nna nkpi lo ma, ndre itsi mɛ wa mayi kin adza mɛ. Icɛ kin ba naba makaratu ba na zɔrɔ karatu tra shi kin ba bɛ nɛ, iba bɛ ku ba bɛ swara mɛ itsi na, nku ba bɛ kin ba bɛ snara mɛ itsi, imɛ kin ndi nma nɛ ba bɛ swara mɛ kuma ipɛrɛ kin ba pisɛ gā kin ba <hesitation> di pisɛ ku zɔrɔ du ba nɛ na, minyɛ blɛ ban takin iba dupisɛ riga sisa wa, minyɛ blɛ ba kú ɛ gbɛ muna kin mɛ trɔ du ba ku ba tá minyɛ blɛ ba pisɛ izo akida, domin do aga banɛ shi kin di tsene nɛ aza ko wini ipɛrɛ ku ba di cɛnɛ ku ba tana, see ipɛrɛ ira dzasi nɛ ipɛrɛ ku ba dila idirɛ kɔ̄ nɛ nɔ di pɛrɛ kin lacɛ nɛ kin la zanmalɛ kila ta cici kila zɔrɔ ko wini gisi cici la so si kutsa cici, la da kutrɔ cici, la zanmalɛ cici madā, nga kú ndu pisɛ isa isa ruwɔ ididrɛ nɛ ani isa ipɛrɛ ku ba tsa dza si nɛ